أكيد الهدايا، الهدايا لها رمزيتها لها معناها تقدم رسالة لكن أن أحد يجي يعطيك فلوس يمشي يعني ما فيها أي إبداع ما فيها أي جهد، الهدايا يكون فيها مجهود فيها تفكير فيها إبداع في التغليف آآ تشعر أنك مهم بالنسبة للشخص اللي أهداك هدية ما، أما الفلوس، الفلوس أي واحد يجدر يعطيك فلوس مئة مئتين ثلاث مئة أربع مئة ألف أيا ما كان ما فيها أي إبداع.